Ndame jun ndekachina yi'i jun na'a diferencia iho tiná yee chinro ya'a chiun ndame tiná, perro ku yinra ndame'e ujun gato chinro nachinra ke ujun iho diferencia chi ndakachi nakache ndame eyinro nda'a chichineya nduku iña chiniyu ndainrá, ndenindeku chinrola ndejun china chí ñene yuku china chí nda ke iña diferencia dename chilo chichiloa chí chio niniya kintañia yuu nuu tundame jun, ndeju nii iña'a ya ina yunú tendame jun tiná chi nde comparar teyame'e, tina ndekachende tiló, donra neyade chilora nelade comparar nde dame kuteja nonaridame ndonra chinamé, kuu tengoña kina chika león hé ndame yuka tuku tiná yentakaña kuyu ñonrá tedame chilo te dame yuin ngui, iin ndindañe yui juiñi indande yindandeyo niguiña kacharo'a, jan indadiñani tigre erné kinduin adichin ndaguá ndakunui ihó diferente inxe nei ñaté cuenta uin nakacherui yiti, iná añkuu iña'a kayuu nuu chilochi ndakuya chino ian diferencia ndame chilonra iheji kiña nde ratón tenda mi chatedo kuhí inechi kuentako iña jun yeenu anduku ña'a ihó diferencia takacheña kuenaka taniñun nón.